<hesitation> tooghma ni mu kanrame fo, mu tiir fo mmighma, mu dhiiti mmigna, jongo an migna nduyima, tuur fo, faa singhine-tu-isur yune mu lma tuur yi sune-sune, sune-sune fo worama mu romtu yi ni. Mu sintan fo. Mu sa suckbo di sayima, lhusato, jugh fo; isii yune béghine musu déye ngnina ruck di isii yune, ruck fo di ngnina sintane. Isii yune béghine-mula-mariné-ma-dhi yi mariné, jongu yi a kasu lor, dhuyitu antre mu nansi rundu do. Mu sa rundo; mu locka rundu, kutu iyongu imatima jongu, kusuma, ndélema, nthiabma, jongu, ndibilma jongu. Tooghma ni mu rotto, mu la toye fo di azéyeti-m-m-mu la tur fo. Mula-hum toogh fune ni mu-tu docko, mu duyiti fo, mbuyi-mu yongo a kasu lorma-n-mu duyito mbuyi i joron imaté ye mu kutu mu sa jongu a zeytima. N- dhi- dhi- dhi fo roofe. Ni- yi- mu- mu- mu- dhi fo roofe, mughune yi i jorane imati yune- adu yine. Mu sa funto, jongu a tisélé. Mu yongo a tisélé mu sa déye ijurone imati yune jongu a kasulor. A kasulor mu yongu ijorone june, kottu-mu yune itéde i yini, mu sa déye toogh fune jongu. Mu yongu toogh fune fa di bhéti sini, sini; mu kottu nditi jéébe la mu la rundu, nditi ndaji la mi. Mu la dhéye funto. Ni mo kottu mbangh wutu ghune nnangh fo, mu la funto jongu a tisélé. Mu sa dhéye jorone mati yune jongu. Yuni ijorone imati yune, yuné-mu kottu yicki yéné-yé-gnena nla yiiti tooghma. Mu yongu migne ndantane. Tuma abétini, mu sa dhéye-mu kottu mbangh a yiini, mu funto, jongu a tisélé sa dhéye mmigne mune béghine soobe. Mu fuuté maalma. Mu fuuté maalma ghune, mu kottu yicki nfomane, mu kussa ghi dhéye jongu ghi a tisélé, jongu ghi an mitti. Nditi gnangatamma né ghi, nditi-m-muju langhi mu la yongu, rundu. Budan njini, mula dinghtaghi, dhéghi dhinghtatighi; ndhinghtani, njini, mu la tuntughi. Su rémini mmujuma su rundu. Mbétin?